هر څه چې وشو ښه کار نه ده شوې خو زه غواړم پوه شم چې څه شی سبب شوی، ځکه زه باور لرم چې موږ کولای شو د خبرو له لارې دا موضوع حل کړو که دواړه چمتو یاست، راځئ آرام سره وغږېږو او د حل لاره ومومو دا موضوع په خبرو حلیږي.